Jan tkuya ijin tjiuña xi be'an tjian tjiuña suse- suse tjian tjiuña suse jaxu ku tjian suse nde'e ku tjian tjiuña kixi xi ma xi nichjanguijo xiné ku tanga xi ijin tjun tjiuña jaxúu kui tjiuña kui jñajande ja tjin xi tjinre k'ui nanguijni kú tjin xuta xi tjinre ku kui bateñasun ku tsanga ngují xi bateñasunjande jña kú ja tjimanguijni tsa tiendáa nga ja tjiminda nga ja kikindajnijande ku kjia kjua ijin tjib'endajni tsa mi kucha nindajni ku kjia kjuani- kunitsjuyamájni tjun nitja kui jña nga ja kinitsjuyajni nitja kui jña nde tjimanejúní kjia kuitjiare jaxu kuinchy yare jaxu kuinchyiyarejande minchyiya ijin kui jña kjia kuachjabé tiba tkue kú ndiajo'e ja kui- kui minchyiyajo ku nga ja kumákuajande kú ja ma tsa chinet'ajo tsa- tsa nijmá Ma chinet'ajo nijmá ma chinet'ajo tsa chjo tsa míxi tjíinchiña kú kui ma chinet'ajo ku tjiuña nde'é nde kuacha ñ'ajoya kjua'e tjiuña kjuanitsjuyeje nitja nde manejíníji ki ngu kui jña ku kjia kuinchyiyare ijin nde'e nde'endá m'íjnijín kui xi ijin kui nde'e be'e xuta naguijni kú ja xi bateñasún ja kui tjimindajni ku kui tjinichjenjni ku kui ijin nde'e tjimanejuní kjia nde kuachjabéni ndiajo- ndiajo chitka kjo tiba tkue kjia kuinchyiyanjni ja tukú kuacha tsa chjo tsa mí tsa yajo tsa tjinchiñajande ku kui ma chinet'ajo kuu tjiuña kixiní ma ni- nitsjuya ma ijin nichjangui xineju xine nichjan nitsuyajo tanga ja majé b'etínga xi'a ngata'a tsja bitjunga tsanga tínga ku nde kuacha minchyare xiné tjiminchyare jaxu tjiminchyayare jaxu tjimichyiyare ku ja tekuacha nga nijmá Nijmá xine ton ma chinejo xi'a kjo tsa nijmá-nijmá fáa m'íjni jíin ma chinet'ajo